Mepɛ dɛ mekyerɛ afofor dɛ <noise> sɛ esom Nyankopɔn a ewɔ adze nyinara a, no mu gyedzi na ɔbɔboa wo ma akɔ do w'ab- wo bra a ɛrobɔ no akɔ do yie ama wo. Sɛ annsom Nyame na ɛyɛ w'adwen dɛ woara nye woara nkwa a okitsa wo n' wodza daakye ebobu ho atsɛn. Bisa wo ho dɛ ɔba ne dɛn na obi da a ɔnnsoɛr na obi so da a ɔbɔsoɛr, ebɛn asɛm si. Dɛm ndzɛma ne nyinaa etsena hɔ na edwen ho a ibohu dɛ nyimpa wɔ beebi kɔ. Na dɛm ɔkra no a wɔde maa nyimpa no ɔkɔ hen dɛm aber no ntsi <noise> emi mɛkyerɛ afofor dɛ wonnsuro Nyame wongye ne ndi <noise> wɔnyɛ ndzeyɛɛ pa mma no na ɔboa hɔn ankasa.